vísindamenn búast við því að

brjótist fram aðfaranótt laugardags í síðasta hlaupi varð hundraða milljóna tjón ferðamenn á svæðinu eru hvattir til að halda sig fjarri árfarveginum um verslunarmannahelgina hagnaður bankanna hefur dregist saman um rúma sjö milljarða króna á fyrri helmingi ársins þá er rekstur íslensku flugfélaganna í járnum og orðrómur um að þýska flugfélagið

spenna er í Simbabve þar sem byrja á að birta úrslit forsetakosninganna síðasta mánudag eftir tæpan klukkutíma sex mótmælendur féllu í gær í átökum við lögreglu og hermenn í Harare höfuðborg landsins evrópska

hefur gefið út rauða viðvörun á svæðum á Spáni og í Portúgal þar sem hitinn getur farið yfir fjörutíu og átta gráður um helgina ef veðurspár ganga eftir verður hitamet slegið um sex þúsund manns stigu á land á Akureyri í dag þegar þrjú skemmtiferðaskip lögðust að bryggju miðbærinn iðaði af lífi og verslunar og

fagnaði stórauknum viðskiptum

gott kvöld talið er að

hefjist aðfaranótt laugardags og nái hámarki á sunnudag sérfræðingur segir að mikið geti gengið á í hlaupinu fólk er hvatt

til þess að vera ekki nálægt farvegi Skaftár á næstu dögum

á nokkurra ára fresti þegar jarðhiti undir

að vatn sem safnast í Katla undir jöklinum nær að brjótast fram síðast varð Skaftárhlaup árið tvö þúsund og fimmtán og varð þá hundraða milljóna króna tjón aðallega á ræktuðu landi og beitilöndum tveir

og vísindamenn hafa nú tekið eftir því að eystri ketillinn er byrjaður að tæma sig þeir búast við hlaupi strax nú um verslunarmannahelgina já það bendir allt til þess að það hafi hafist undir

jökli og við búumst við því að það brjótist fram aðfaranótt laugardags við jökuljaðarinn eftir það taki hlaupið svo tíu til tólf tíma að ná niður á þjóðveg vísindamenn sem verða við mælingar við Sveinstind hafi því tíma til að meta stærð hlaupsins og hugsanleg viðbrögð við því það kemur með nokkrum látum hérna við Ása og brúin við Ása stóð ansi tæpt í síðasta hlaupi þannig að þar getur gengið mikið á en við þjóðveginn síðasta hlaup var nokkuð hratt og við vitum ekki hvort þetta verður eins

getum alveg búist við því að það verði svipað hlaupið getur valdið tjóni bæði á landi og

mannvirkjum og svo er hætta á

þannig að það er hætta fyrir fólk sem er í kringum farveginn þannig að ferðamenn sem eru væntanlega

eftir tæpan klukkutíma sex mótmælendur féllu í Harare höfuðborg landsins í gær í átökum sem brutust út eftir að kjörstjórnin lýsti yfir sigri stjórnarflokkins í þingkosningum þyrlur sveimuðu yfir miðborg Harare í dag hersveitir og lögregla voru áberandi á

götum borgarinnar eftir óeirðirnar í gær þar sem að minnsta kosti sex manns féllu fyrir byssukúlum öryggissveita ásakanir hafa

gengið á báða bóga um hver er ábyrgur yfirkjörstjórn í Simbabve tilkynnti síðdegis að í kvöld klukkan átta að íslenskum tíma ætti að byrja að birta úrslit í forsetakosningunum þar sem þeir

eru báðir í framboði stjórnarandstaðan hefur þegar lýst yfir sigri en sakað kjörstjórnina um að hagræða úrslitunum stjórnarflokknum í hag margir óttast að atburðir gærdagsins eigi eftir að endurtaka sig bankarnir hafa hagnast um samtals tæplega tuttugu og fjóra milljarða það sem af er ári sem er sjö og hálfum milljarði minna en á sama tíma í fyrra bankastjórar segja að þetta

sé í takt við erfiðan fyrsta ársfjórðung og óhagstæðar aðstæður á verðbréfamörkuðum

eftir skatta á fyrri hluta ársins samanborið við átta milljarða á sama tíma í fyrra arðsemi eigin fjár var átta komma tvö prósent á tímabilinu en níu komma tvö prósent

rekstrartekjur bankans eru tæplega tuttugu og þrír milljarðar haft er eftir Birnu Einarsdóttur bankastjóra að reksturinn sé umfram væntingar töluverð umsvif hafi verið í fjárfestingarbankastarfsemi og bankinn leggi áherslu á stafrænar lausnir

banki hagnaðist um fimm milljarða á fyrri helmingi ársins samanborið við tíu komma fimm milljarða á sama tímabili í fyrra arðsemi eigin fjár var fjögurra komma sjö prósent á tímabilinu en níu komma sjö prósent í fyrra rekstrartekjur bankans voru rúmlega tuttugu og fimm milljarðar haft er eftir Höskuldi h Ólafssyni bankastjóra að afkoman sé í takt við erfiðan fyrsta Landsbankinn hagnaðist um ellefu komma sex milljarða króna eftir skatt á fyrri helmingi ársins samanborið við tólf komma sjö milljarða króna hagnað á sama tímabili í fyrra arðsemi eigin fjár var níu komma níu prósent á tímabilinu en tíu komma sex prósent í fyrra rekstrartekjur bankans voru í heild um tuttugu og níu milljarðar Lilja Björk Einarsdóttir bankastjóri segir miklar breytingar fram undan á umgjörð fjármálakerfisins og bankinn muni taka þátt í þeirri þróun eignastýring bankans hafi náð góðum árangri þrátt fyrir krefjandi aðstæður á verðbréfamörkuðum

dag gengi hlutabréfa tók við sér í kjölfarið en það hefur hríðfallið hríðfallið eftir að uppgjör var kynnt á þriðjudag orðrómur er um að þýska flugfélagið

sýni íslenskum flugfélögum áhuga Icelandair Group tapaði rúmlega sex milljörðum króna á fyrri helmingi ársins þar af tveir komma sjö milljörðum á öðrum ársfjórðungi samkvæmt uppgjöri sem gert opinbert á þriðjudag forstjóri félagsins sagði afkomuna

lakari en áætlanir hafi gert ráð fyrir aukin samkeppni hafi gert félaginu erfitt fyrir sem og lág flugfargjöld uppgjörið vakti viðbrögð fjárfesta gengi bréfa í Icelandair lækkaði um tíu prósent í viðskiptum gærdagsins bréfin héldu áfram að lækka í morgun og framan af degi um miðjan dag var Kauphöllinni send tilkynning um að Heiðrún Jónsdóttir stjórnarmaður í Icelandair Group hefði keypt þrjú hundruð og níu þúsund hluti í félaginu skömmu

síðar var tilkynnt að Björgólfur Jóhannsson forstjóri félagsins hefði keypt fjögur hundruð þúsund hluti samtals námu viðskiptin um fimm og hálfri milljón króna gengi bréfa tók aðeins við sér í kjölfarið við lokun markaða hafði það hækkað um eitt prósent í hundrað áttatíu og átta milljóna króna viðskiptum dagsins eftir stendur að hlutabréf í Icelandair

hafa fallið um þrjátíu og átta prósent í verði frá því félagið sendi frá sér afkomuviðvörun þann áttunda júlí birti nýverið rekstrarniðurstöðu fyrir árið tvö þúsund og sautján sem sýndi tvær komma fjóra milljarða króna tap þrátt fyrir að tekjur hafi aukist

um fimmtíu og átta prósent hækkandi olíuverð var nefnt sem ein helsta ástæða tapsins að erfiðar aðstæður geti ýtt undir frekari sameiningar samkvæmt heimildum túrista var sérfræðingur

hér á landi að kynna sér íslenskan flugrekstur í svari félagsins við fyrirspurn túrista er ekki gefið upp hvort félagið skoði íslensk flugfélög sérstaklega hins vegar hafi

lengi lagt áherslu á samþjöppun flugfélaga í Evrópu og ætli áfram að vera leiðandi í sameiningum Ásgeir er rekstur viðunandi að þínu mati það má

standa varla undir að skila arðsemi á að eigið fé sem

eigið fé Landsbankans er núna tvö hundruð þrjátíu og tveir milljarðar og eiginfjárhlutfallið rúm tuttugu og fjögur prósent er gott fyrir bankann að hafa svo hátt eiginfjárhlutfall

eða væri ástæða til að til að greiða eiganda sínum ríkissjóði hærri

leið og þú tappar af eigið fé þá

búið að skrá Arion á markað

rúmum sex milljörðum á fyrri helmingi

og WOW í kvöld og

varað er við veðri á Spáni og í Portúgal fram á sunnudag þar sem hiti gæti farið yfir fjörutíu og átta gráður og ástandið orðið lífshættulegt Íslendingur búsettur í Andalúsíu segir hitann skelfilegan evrópska veðurviðvörunarstöðin Meteoalarm hefur gefið út rauða viðvörun þar sem ástandið getur orðið lífshættulegt í suðurhluta Portúgals og í Badajoz héraði á Spáni fram á sunnudag búist er við miklum hita á suðvesturhluta Spánar ef veðurspár ganga eftir verður evrópskt hitamet slegið en í miðju landi mesti hiti sem mælst hefur í Evrópu eru fjörutíu og átta gráður í Aþenu í Grikklandi í júlí nítján hundruð sjötíu og sjö fari allt á versta veg verður hitinn svo hár á Spáni og í Portúgal á laugardag

Andalúsíu á Suður Spáni hann segir að hitabylgjur komi árlega á Spáni hitinn hafi þó verið óvenjuseint á ferðinni í ár hérna í Alcalá er ég í níu hundruð metrum fyrir ofan sjávarmál þannig að það er svona bærilegra en ég fór til Granada í gær og þurfti að vera úti yfir miðjan daginn og það var skelfilegt tómt því að fólk flýr inn í svona árferði í dag var þrjátíu og níu stiga hiti í skugga í þorpinu þar sem Jón býr þar eru engin kvikmyndahús eða til að leita í og kæla sig eins og í borgunum þannig að við förum hérna upp sem brýst út úr bergi hérna fyrir ofan hún er afskaplega köld kaldari en sjórinn við Nauthólsvík þar get ég setið við árbakkann

og lesið og þegar

við suðumark get ég skellt mér út í það er ágætt hlýtt hefur verið víða í Evrópu í sumar og gróður því verið þurr hér má sjá muninn í norðurhluta Þýskalands Danmörku og Svíþjóð þar var grænt um að litast þrítugasta júní en gróður orðinn þurr rúmum tveimur vikum síðar þúsundir slökkviliðsmanna eru í viðbragðsstöðu í Portúgal vegna hættu á gróðureldum

búist er við að hitinn nálgist fjörutíu gráður í suðvesturhluta Frakklands næstu daga hafa geisað í sumar í Svíþjóð hæsti tindur landsins suðurhluti fjallsins

hefur lækkað um fjóra metra vegna hlýnandi loftslags

það hafa verið tíðar fréttir af miklum hita og hamförum

ekkert fyrir endann á þessu þetta verður í hámarki núna á morgun og hinn en í næstu viku

mun aðeins draga úr þessu það var hitabylgja tvö þúsund og þrjú

stuðningur við ríkisstjórnina minnkar um liðlega fjögur prósentustig á milli mánaða samkvæmt nýjum þjóðarpúlsi Gallups fylgi Viðreisnar lækkar um tvö prósentustig

um helmingur þeirra sem taka afstöðu í nýjum þjóðarpúlsi Gallups segist styðja

eða fjörutíu og níu komma sjö prósent það er fjórum prósentustigum lægra en í síðasta mánuði þá er marktæk lækkun á fylgi Viðreisnar um tæplega tvö prósentustig nú mælist fylgið svipað og það mældist í maí tæplega níu prósent segjast myndu kjósa Viðreisn ef kosningar til Alþingis færu fram í dag að öðru leyti helst fylgi annarra flokka á þingi nokkuð stöðugt tæplega tuttugu og fimm prósent segjast myndu kjósa Sjálfstæðisflokkinn nær sautján prósent myndu kjósa Samfylkinguna næstum fjórtán prósent myndu kjósa Pírata og tæplega ellefu prósent myndu kjósa Vinstri græn þá segjast rúmlega níu prósent myndu kjósa Framsóknarflokkinn ef gengið yrði til alþingiskosninga í dag tæplega níu prósent Miðflokkinn og sex prósent myndu kjósa Flokk fólksins nær tvö prósent segjast myndu kjósa aðra flokka en þá sem eiga sæti á Alþingi í dag samanlagt fylgi ríkisstjórnarflokkanna þriggja er fjörutíu og fjögur komma fimm prósent sem er það sama og í síðustu mælingum rúmlega átta prósent svarenda segjast myndu skila auðu eða ekki kjósa ef kosið yrði í dag sama hlutfall tekur ekki afstöðu eða neitar að gefa hana upp könnunin var gerð á netinu dagana tuttugasta og níunda júní til þrítugasta júlí og rúmur helmingur af sjö þúsund manna úrtaki svaraði vikmörk á fylgi flokka voru núll komma tvær til ein komma sex prósent

ferðahelgi ársins er að ganga í garð að venju verður fjölbreytt dagskrá um land allt

að segja að fólk þurfi ekki að örvænta yfir því að hafa ekkert að gera um helgina hinar ýmsu hátíðir eru haldnar

í Bolungarvík með tilheyrandi drullumalli og fjöri á Norðurlandi verður einnig nóg um að vera líkt og vanalega á Laugarbakka verður þriggja daga tónlistarhátíð en þar fer Norðanpaunk fram í fimmta sinn á Akureyri verður hátíðin ein með öllu á sínum stað ásamt Íslensku þar sem keppt verður í ýmsum íþróttum yfir helgina neistaflug hófst í gær í Neskaupstað og þar er þétt dagskrá alveg fram yfir helgi þá þjóðhátíð í Vestmannaeyjum haldin hátíðleg þar sem brennan flugeldarnir og brekkusöngurinn verða á sínum stað unglingalandsmót u m f

verður í Þorlákshöfn að þessu sinni og búist er við að fólksfjöldi bæjarins margfaldist um helgina hátíðin Flúðir um Versló hefur fest sig í sessi á Suðurlandi og fer nú fram í fjórða sinn þessar hátíðir og eflaust margar fleiri verða haldnar um helgina og því ljóst að landsmenn ættu að finna eitthvað við sitt

hæfi þar sem margir leggja land undir fót má búast við þungri umferð og eru vegfarendur hvattir til að fara varlega og gefa sér góðan tíma hvert eru þið að fara stelpur

Eyja maður hafiði farið áður nei þetta er í fyrsta skipti hjá okkur báðum hvað er það svona sem

ég er mjög spennt fyrir að sjá hvort það rigni mikið eða lítið

þannig það er bara vinir mínir fólkið og stemming

partur af því maður fær bara fólksfjöldi á Akureyri tók verulegan kipp í dag þegar þrjú skemmtiferðaskip lögðust að bryggju á meðan sumir farþegar fóru í

skoðunarferðir nutu aðrir lífsins í miðbæ Akureyrar verslunar og til mikillar gleði flestir eru sammála um að þetta sé einn stærsti ferðamannadagur ársins á Akureyri farþegar skipanna þriggja eru um sex þúsund og þá kemur fjórða skipið í kvöld ekki

staldra allir lengi við á Akureyri stór hluti farþega eða vel yfir helmingur fer í skoðunarferðir um Norðurland og er Mývatnssveit sem fyrr vinsælasti þetta er sannkölluð fyrir rútufyrirtæki þó svona dagar krefjist bæði mikils mannafla og bílaflota raunar þurftu

Akureyrar að ferja bæði bíla og leiðsögumenn landshorna á milli til að geta þjónustað á fjórða þúsund farþega sem vildu fara á flakk og þó margir fari í skipulagðar ferðir út úr bænum þá er fjöldi manns á ferli

er himinlifandi með daga sem þennan hér er bara brjálað að gera búið að vera mjög gott að gera í allt sumar en þessi dagur slær öll met það er bara þannig

vera brjálað að gera síðan við opnuðum klukkan níu í morgun mikið verslað og hlegið og skemmt sér það er bara frábært hvað er það sem fólk er helst að fá sér það er auðvitað vinsælt að fá sér góðan

okkur stundum á óvart hvað fólk er mikið að borða hjá okkur úr þessum skipum maður heldur alltaf að þau séu í fullu fæði þar það er mikið verið að versla mat og alls konar samlokur auðvitað

auga leið að það er rólegra á veturna þannig að svona dagar eru mjög mjög velkomnir ef þú horfir í kringum þig þá sérðu hvernig lífið er þetta er ekki svona venjulega þannig að þetta er bara æðislegt og í þessu veðri bara frábært íþróttirnar Kristjana Valdís Þóra byrjaði á opna breska meistaramótinu í

laugardags í síðasta hlaupi varð hundraða milljóna tjón ferðamenn á svæðinu eru hvattir til að halda sig fjarri árfarveginum um verslunarmannahelgina hagnaður bankanna hefur dregist saman um rúma sjö milljarða króna á fyrri helmingi ársins þá er rekstur íslensku flugfélaganna í járnum og orðrómur um að þýska flugfélagið

sýni þeim áhuga spenna er í Simbabve þar sem byrja á að birta úrslit forsetakosninganna síðasta mánudag eftir tæpan sex mótmælendur féllu í gær í átökum við lögreglu og hermenn í Harare höfuðborg landsins evrópska

hefur gefið út rauða viðvörun á svæðum á Spáni og í Portúgal þar sem hitinn getur farið yfir